Mii, dingkaa miikrə, i dingnə fo̱o̱zo. De i dingue to̱o̱zo, e gau eri. N zaa za dagtə, n kwetən. Ena ruu beerettə naa do̱o̱wiyi, e beerə e kwe̱e̱sənkə ɗaakarə tingse wessawe. Ena ruuar kwe̱e̱sənke ree kittə dii, ar na oo nittə dii ere kapdə maam e bo̱'rə to̱msa gwa'as. Ena bams pi to̱mteya gwa'ai, ekam bila e reepu purunkorə. E ri'gə dii eri bakano’ rəi, e ree e purumtə bakano'rəi. Ena purumtə, e ruupə e zappu e gətə gwa. Ri'eri gapnaa dəllirək tingse, nok anya do̱o̱wiya ai, e beerə ben naa do̱o̱wiyi, e ree ratəə na do̱o̱wiye kəu maam naa do̱o̱wiyi. Neta e bo̱'o̱kat e bo̱'rə naa do̱o̱wiyi see ko̱o̱lo yam. De n zaa dagtə, n za n za dagtə waa eri, n za nza to̱r makarantaro. N tor makarantaro n pu eri n pa zangəgro, n pu zangəgrə n zaa n za tor makranta miiz dəl ulage bes. N bo̱'rə, n bo'ru gwan dəlla endəllə pa. Epa eri daaa mii ur bəngə ree makaranta rə. Makarantaa ullə rennuz, makarantaa mariya i we̱e̱rə billairəz. De ree i pe'u i kamu gettə te'ka dii ri ang, waari. De i kamu dii eri, mii mina, ina etee huutu e̱ ruu e kam bila e ri'gə arkirə ere gaptə dii eri gəmriyirə te'ka. Ena bamtə huutu a eerə ezi e mutye gətə ara e zangənakrə e zaa e kubrə net wessawe'. Den zangəkaa reek gə tingse, go̱'se, nok anya reezi sən kin me̱e̱ka biika, sən kinə me̱e̱ka zangəka, sən kinə boo una mira zullə. Seo̱ gap see noo wessawe'. Eri, n za za bams a se̱e̱nzaz, n zanza bəətə a gbi'zazzə, gəgə n zanza go'rə a gbi'zaz, n za bamsu, de n ɓamsu, n ruu n gəə gwa. To̱mte, bil esee to̱mte pa, e kinə to̱mteya bo̱'karəi pa. N gəə gwa, gəəkaa miirə n gəən gwa'ak n zan zaa ri'gə kiimrə. Npi kiimrə sei billa paal ese to̱msa na'rəs. N yagyan yalən, n pu naa ina mində yaka yaləndə sən yaksə mari yalən n kinəkin we̱e̱s wessawe’ yaka neta n yas etirə. Ri'eri gə n dáa pa, <noise> mariya we̱e̱rəkrəi, mariya i we̱e̱rə billai i bo̱'rə to̱msa billəsai, mariya buriya ai i zaa i za de̱ree gə e ree to̱msaiirəssə. E bo̱tə to̱msa iis e zii dərme somaso ara n bo̱'tən to̱msa reesakrə. N bo̱'rə to̱msa esi see zaa yer ina an paka endək diga pakaaiirəkrə see za yer e sən paka endəkrə sə e bo̱'rən to̱ms. Eri, n pu eri. Gwaag kiimrə pu to̱msə n pu to̱msa billəssə, n pu to̱msa mində zulləssə n pu yag nettəə, n pu kinkrəə, reezi yaka neta eti n zaa n za kunə. Daga n kunənnak n daasə yaka neta eti mu'ka. Erizi səə n go̱'o̱s, de n go̱'o̱sa boo sə do̱o̱wi sə doose bonge to̱', mina tor temsa laaka we̱e̱səssə. Gwan erizi sə gə n ma’ to̱msa laaka we̱e̱səs, sən ooro sən laa we̱e̱s naa zura mindəl sən kinə noka riik, ruukaa miik, n ruu ruukaa bərk baalək nok kunu daye pa. Npu naa kunu, kunu sə ribde, sə ribde. Mariya miiy musamman daa a miiz sə de’ de'et wessawe’ sə ri'gəne sen kina sən go'os. Naka ri'gəne pa mii kə pii dəllə es pa nkə bumkə. Na gəbən n zaa kunu ittəza reez gwaak n zaa kunu ittəza reez gwaak kiimrə, kunuwa ewi zaa za kame. N keeken hvir n pu kinarə n ruu paa pa nok anya n pu kunzəz. Eri gəbən naa gə ooruka bil, we̱e̱rəka bil n zaa nza kinə n ruu sən kam to̱ms rekarə mu'. Ri'ak gapna miirək n gee gen tingka naa gapna miik, nok anya? Ruuka miik n ruu bərk baalə, ri'ak boo n pu tingtumrə te’ ka no̱k mina ko̱o̱lo ko̱n ara n retənak, n ree ren Billa paal esse gbam mində zokro sən ruu sən ko̱o̱lo ara n rekənak, n ree, to̱msa n ii bo̱'kas n bo̱'rə. Reka n ii rekak n regeren. Ona pii sə e̱ e kunuwi gənŋa pa. Na pa'e topa billa paal go'rəse, na pa'e gəbən topa bil go̱'rəse. Pii'eri n pu gamnaa miikrə, n pu rekrə mu ka boo noo to̱mteya wi. n pu bo̱o̱k ina baar kwe̱e̱səndə. Ruuka miirək, ruuka bərka baalək ni n doosənən pii ak. Ama ri'ak gə baara reel, billa paal go̱'rəsepu. Uki n pu do̱o̱krə gə mu'ka. Moo maz mona ka ruu ting tundə ar ukarə ting tuma emi umi a rekən mu'ka pa. Tingtummi zaa ɓamkp bilarə saa tor gəbən saa bərk baar. Koo a ruun bərka baar, koo a bo̱'rə rigaya billa paal go̱'rəska go̱n bərk baara rool sə za ra'rəm saa gəə tingtumrə. Ruukaa miik kaa eki sən doosən sə koo ne̱e̱ya na sumrə na ruuka ulo ruunak, na ruu ruukaa wessak, pu wessa, na ruu a go̱’ pak. Billa paal na go̱'rusu ur bən na gau wessa ni miigə n ruu sən gau wessa ak <noise>